Hasharotlar o'zaro munosabatda imo-ishora, feramon va turli xil tovushlardan foydalanishadi. Hasharotlar turlariga qarab eng ko'p tarqalgan aloqa usuli, bu xatti-harakat, yaʼni imo-ashora hisoblanadi.